पास्ता इटली के खाए म बहुत मशहूर चीज हैवे। ए बहुत सारा अलग अलग आकर आऊ प्रकार म मिलते। टेने ए एक ट्यूब के आकर के पास्ता हैवे। जेकर दोनों सिरा तिरछा कटे होते कलम जैसा पास्ता कह सकत। हन ए बहुत तरह के सॉस के संग अच्छा लगते स्पगिटी ए लंबा आऊ। पतला तार जैसन पास्ता हैवे ए लंबा आऊ पतला पास्ता कह सकत। हन ए टमाटर सॉस के संग बहुत मशहूर है। फ्यूलिस यह एक स्प्रिंग जैसा मुरल पास्ता होते।